Tɔ memi iyi izɔfi kiyi izɔfi kikwɔ ikikwɔ ikikwŋ kiyi emu enu izu unyanyi <noise> memi yizɔfi mate miyi misomo kiyi izɔfi ikikwɔ ikkwɔ ikikwɔ kiyi izɔ fi nba ɔse kiyi zɔfi bakogba iɔfi ba kogba kiyi emu kiy enu kiyi unyanyi kiyi izu kiyi edo kiyi erusu kiyi idasu olobi izɔfi bakogba mbwɔle unyanyi eye la amasa wu edo eyela amasa emu eyela amasawu enu eyela amasawu izueyela amasawu unana eyela amasawa mate unyangi iy amaba amasa yiunyenyi gba kute amo mi gbogbi mu gbe kubala zama kala egbo hiki kda yi kala ghema Inyiaka amab ewewemoji ba eyi ikimbo inyi aku amasewu, enu eyi amasawa yi kize isema bibimo aku enu ekurumo oyi amasabe yibwaɔk ese kiya ori oyi amase bwɔkwɔ ese kiya ori oyi amase bwɔkwɔ ese kiyi obn eko kpayima ji oshi ekokayi kiya ji ɔbwɔgyi ekowaba inyi aku amaba ɔbwɔhi ekowaba inyi aku amabe ɔbluewnga kiyese amasa yi izu de kimale mo udu gba akute izu angɔle gba ngo towu ngo ta mogba ame okuwu lala izu eyi gu ama okuwu azɔgɔwuma eyi mogbawu ama umme wu okuwu azɔgɔwuma eyi izu eyi ezukoba unyanyi eyi ezukoba ma enu eyi ezukobamo Izu okuwu ayawuma izu egeleyi izu abraluwa izu efu okuwumo izu erebigɔ ma mobe eremose awomu kiji izɔfi wose agbewuma etowumo anymamugba inyanyi agbede agbelewuu ekulewu izu gba eyi mu kezudabe nga adakogbawu ama ozu wu bwɔkwɔ eyiwumo eyi minyo ma izu awo efuwmi ikamukasa gɔto izuji ekuozawu enyi izu akamigɔma bala okume atach izɔfi wose ji eyiwu ma gba aku ozuwu kogbawumo izueka potayi mmiduwu ozawa gba egyi gba edo miduwu izawu anyawama izu ingo ba la ngo yiyawumalade gba ku wubwɔkwɔ eyi ngo monuwukaito gba ngo yawuma ɔnene konyi koyile awomanga izu agba kpanga uze bene

Enu ukpenyi ekuru weho wala we do kari eyi meshi ogbaowo ofulowubi izu ewotayiro emu are larifo umemu lala agba yawubi izu ewotayimo izu gba rala rifo o ubwo ogba yawu fo <noise> izugba rala rifo oba yawufo karikawanga tɔ ishi izu inri mimate izu akamasa hiza fi bafo bwɔle weshimo gyro izu gba okuwu eyi mu kiya nmo izu eri ebo nbomomidiwu ari gbown ɔkuwu yeyi mirimo, eride oto ota wu ngori ngori ngo mutawu ngobe ngo ba mutawu mo ekpotayi ekpotayi ji ngo babu inimo kperekede ngo shirunmo akeyi eshemose ngale emu lenu uba owotayimo kiya gyirimo ngo ogyi ba mu kezu elobi ojobomi hirama Izu ewotayi mo izu amigbo okuwu iza ɔkuwu eyiogbemo ɔkuwu eyimigibe ma izu awo ekpolowu esowombama mole esowo mu ze kpama eyepiia akpawudu efulowu ewo ezowu eso miwotayi ini aku ɔnye wu ɔkuwu agbaa izu amu ŋnye yi ɔkume eme ono tayimo ed enofayimo ele lebi izu gba eco eduma enitaiyi iwomoele kuwo kwɔle izu ezubafo otoezute aku kiya bwa ezu bafo otoezu te aku kia gyibwe ezu bafo ooezu kiya kibwa puty mebe yami miyitu yami kuwo gu kuye kokweremede gu bwɔkwɔ mimima iditaizu demo emmebenemi ba ofaizu de oyi adawami afaizu emmebenemo ofaizu mba kogbazu agyoo otaizu bwɔkwɔ izu owo bela akuba gbakyi mimale emu Adenene ew- ew- ewfayi demo emu adanene nana enu adanene emoyidemo te ɔkuwu egyi mu kizo a keyi enu amorenya papapa ekpolowu enu emoyimo eduma enyi tayi uzi gba ewoyile kuwo kwɔle imi iu gba aki kamasale mekekami mogepe wu